Ineina aga kan poisa mantur zaat, kan bajet siam turi apoimu emem a. Tsumitur tuan kan man zaat tur te, kan man tamzok launan le, kan poisa neina a inmiunan, kan engim pa kan laushat. Kan lau injertian a ngachin ane, a masaber tuan kan mantur zong zong khalis kan siam ala, tuan kan tsung kwatenen kan, <hesitation> kan tsutoy hau tur ane. Tsumitur a tuan kan tina muntur, te kha a tseimoy na tur a kan engzat ne, ei leina a poisa engzat ne, kan mandon, ti te. Tuan tomno te, kan leina tur zong zong kha, <hesitation> a san lekin, kan tsut, kan tsut soak tur ane, tuan tun ala, tuan tsalak te, video siam na tur te. Kan tia nga kan engzat ne poisa, poisa kan man teidon ti te, bente zaithiam te, kan tsomdo nem tia nga, kan poisa kan man zaat tur te,. Kan tsiartel tur ane, tuan kan mi, kan tsom na tur, invitation card, te kha, engzat man nge, engzat man nge, kan nei teidon ti te. Pangparte, kan, kan engim, kan decoration tur zong zong ne, make up, make up te, tuan tomno ron, hak tir tur, zong zong pokha. Kan tsut soak se, potseil tur ane, tuan mi, zong zong tu kan tsut soak tuan, kan poisa nei nena, a en mil, tuan, tuan mi tu kan ma nga, a en mil lawa nei tuan, tuan mi tu atit miam dan, kan zong tur ane.